في ليلة اكتشف رائد فظاء نجم جديد يلمع بشكل غريب في السما يظوي ألوان غير عادية. قرر يقترب منه، لما وصل اكتشف إن النجم ما بس يلمع لكن يرسل رسايل موسيقية جميلة. قرر يتواصل مع النجم، وبدأت تكون بينه وبين النجم صداقات، مع كل رحلة كان يتعلم أشياء جديدة، كيف إن النجوم تكون مصدر إلهام وموسيقى للروح.